Ingye ngalhengekanaya banyoni baghe bamayanyikaniryaku okwa bandi ngoko ngalhi, ingye ngalhi mundu oweraha ngalhi mukalhi mutsanzya ngalhi mukalhi oweraha kandi, ngalhi mukalhi nabugha binene <hesitation> nganasi eyo bamahikayu ebakibugha ambu banu omundu mulhebe akakanaya binene ekindi, bamanyikaniaku ibakibugha ambu ngalhi mwimbi ngimba <hesitation> ngalhengekanaya ebindu ebyabangabwira abandu okwingye. Ngimbane obwimbo obwa ngimba ngimba esya nyimbo sya nyamuhanga nerimuha ne wasingya <hesitation> nganimbira na bandu bamaferwa abaghenzi babu ingabimbira esyanyimbo.